عيد الأساس الميلاديه في چونڤي عند عيد الإستقلال عشرين مارس عيد الشهداء في تسعه أبريل ااااا عيد العمل واحد ماي عيد الچمهوريه في خمسه و عشرين چويليا عيد المرأه في ثلتاش غود عيد الچلتء خمستاش أكتوبر عيد المولد النبوي الشريف هاكا كل حسب اللللل الرزناما عيد الفطر زادا كيف كيف عيد الأضحى كيف كيف.